gott kvöld og velkomin í Kastljós Kristín Linda Árnadóttir forstjóri Umhverfisstofnunar situr fyrir svörum í Kastljósi kvöldsins eins og fram kom í Kastljósi í gær hefur lítið breyst í frárennslismálum á verndarsvæði Mývatns og Laxár þrátt fyrir að lögum og reglum

hafi verið breytt árið tvö þúsund og tólf hóteleigendur hafa þannig komist hjá því að koma upp umhverfisvænni skólphreinsun og eftirlit og eftirfylgni virðist lítil sem engin þetta gerist á sama tíma og lífríki svæðisins er sagt í hættu af þeim sökum að of mikið af næringarefnum komist í vatnið fráveitu í þætti gærkvöldsins kom fram gagnrýni á þátt Umhverfisstofnunar í málinu stofnunin ber lögum samkvæmt ábyrgð á því

að lögum um verndun Mývatns og Laxár sé fylgt eftir í menningunni verður rætt við Fríðu Björk Ingvarsdóttur rektor Listaháskóla Íslands rekstur skólans hefur verið í járnum undanfarin ár og byggingar skólans úr sér gengnar og leikur grunur á myglusvepp

í einni þeirra en við byrjum á Kristínu Lindu Kristín velkomin kannski

sem þar kom fram um það ástand frárennslismála þarna á þessum tíma eftir að ákveðið var að kippa þessu í liðinn og eftir að það kom í ljós hversu slæmt ástandið

í lífríkinu eitthvað sem kom þér á óvart og svo hvað fannst þér um

kom mér verulega á óvart annað sem við auðvitað vitum við erum búin að vera að standa í eftirrekstur í þessum málaflokki í mjög langan tíma og það má kannski minna á það

að árið tvö þúsund og tíu þá setjum við Mývatn á appelsínugula lista Umhverfisstofnunar tapi sínu verndargildi og til dæmis árið tvö þúsund og tólf þá gerðum við meðal annars athugasemdir við aðalskipulag sveitafélagsins þar sem var haldið fram

væru bara í nokkuð góðum horfi og því mótmæltum við harðlega og það það höfum við verið að gera og ítreka í ótal umsögnum ábendingum

sveitafélagsins til heilbrigðis eftirlitsins við höfum gert mjög skýrt og greinargott minnisblað fyrir þessa aðila um hver ber ábyrgð á hverju og af hverju þannig að við höfum vissulega lagt okkur fram við það að reyna að tryggja það

í gær sem kom þér á óvart ja meðal annars var haldið fram að það væri hægt að fá einhverjar undanþágur frá reglugerðinni þessari reglugerð um fráveitur og skólp svo er ekki eini aðilinn sem getur í raun og veru veitt undanþágur

er umhverfisráðherra og ég veit ekki til þess að neinar undanþágur hafi verið veittar frá þeirri reglugerð á þessu svæði það er bara þannig að allir þeir sem þau eiga að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar og það er engin undanþága frá því það er heilbrigðiseftirlitið sem ber að gefa út starfsleyfi hafa síðan eftirfylgni með því að ákvæðum starfsleyfisins sé fylgt og það er auðvitað mismunandi hve oft það þarf

að fara í eftirlit en heilbrigðiseftirlitið hefur auðvitað mjög skýrar heimildir til að ganga í málið það

áminningu dagsektir bara þessar almennu heimildir sem

þannig að þetta er auðvitað

að beita þeim heimildum og mér fannst nú á fulltrúa heilbrigðiseftirlitsins maður sá svona á honum að að þeir vilji fara að brýna sig enn betur í þessum málaflokki og það teljum við alveg gríðarlega mikilvægt hvernig stendur á því þá til dæmis að þarna er hótel sem oddvitinn rekur sveitafélagið eigi hlut í þessu hóteli lítinn hluta með honum þar er reglugerðin alveg klár þar er deiliskipulagið

alveg klárt en engu að síður virðist virðist menn hafa náð einhverju samkomulagi sín á milli um það að vera undanþegnir

því tilfelli af hverju ættu menn þá að gera þetta ef þeir virðast komast upp með það ja ég tók mig nú bara til og sendi tölvupóst á sveitafélagið í dag og spurði

undanþága og þau svör sem ég fæ eru skýr nei það er engin undanþága þannig að

hér er um að ræða brot á gildandi lögum og reglugerðum og hvaða afleiðingar hefur það venjulega ef þú brýtur starfsleyfi

starfsleyfið þitt og það er hægt að takmarka rekstur sem við erum að gera við iðjuver ef að menn eru að brjóta þau ákvæði þá getum við beðið um áætlun um úrbætur eða takmarka rekstur eða stöðva

eru heimildir til staðar til þess að bregðast við hverra er það að beita þeim ykkar eða það er heilbrigðiseftirlitsins þannig að heilbrigðiseftirlitið er búið að láta þetta viðgangast svona allan þennan tíma en hefur að því er virðist ekki gert neinar athugasemdir

aðrar en að benda á að þetta ætti að vera öðruvísi ja ég get nú ekki svarað fyrir hvaða athugasemdir heilbrigðiseftirlitið hefur verið að gera

ekki skoðað skoðað þær skýrslur en regluverkið er svona en við verðum auðvitað líka

að horfa á málin í stærra samhengi við erum að taka saman nýja skýrslu um ástand og ég verð bara því miður að segja að við erum ekki glöð það lítur út fyrir það að mjög litlar breytingar hafi orðið á milli áranna tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og fjórtán í hvernig við Íslendingar

standa okkur í

að vatn á Íslandi sé hreint og gott og við seljum út á þá ímynd að vatnið okkar sé hreint og gott en þegar kemur að því að standa okkur vel í þessum svo svo mikilvæga málaflokki þá erum við ekki að gera það og það er auðvitað mjög slæmt er það ekki einfaldlega af því að við eins og af því að það eru eftirlitsstofnanir sem þú stýrir sem

að skrifa skýrslu og senda ábendingar og svona eitthvað en gera lítið annað já

nægilega sterk verkfæri í höndunum nákvæmlega núna við vorum hins vegar að vinna eins og kom nú einnig í umsókninni samkvæmt lögum um stjórn

vatnamála og þar lá fyrir að við ætluðum að vera tilbúin í lok árs tvö þúsund og fjórtán með

fyrir Ísland allt plús aðgerðaáætlun voru fjármunir í raun og veru vel skrúfaðir niður í þessum málaflokk þannig að vinnan hefur legið niðri í næstum því þrjú ár en nú erum við reyndar komin með fjármagn á ný en þar erum við

með raunveruleg tæki til að búa til langtímaáætlun fyrir Ísland svo sem hvað er að og og hafa þá

eftirrekstur með því þá erum við komin með skýrt hlutverk og eins og þú segir eitthvað annað heldur en það að vera bara endalaust að senda bréf og skrifa umsagnir

á þetta við áherslan svolítið á það einmitt að við séum að skrifa umsagnir en stundum þurfum við miklu beittari verkfæri til að geta gripið inn í og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt en í þessu tilfelli því þarna erum við

ekki að tala um miðað við hvernig að minnsta kosti hvernig þetta hefur breyst ástandið í lífríkinu og miðað við það mat sem liggur fyrir og svo þessa varúðarreglu

sem segir að menn eigi að grípa til til aðgerða jafnvel þó það sé ekki hundrað prósent vissa fyrir kúluskítinn sem er þar þá veltir maður fyrir sér höfum við tíma til þess að bíða eftir því að það verði unnin ný tegund af lögum og menn fara að horfa eitthvað heildstætt á þetta allt saman getur Mývatn beðið eftir því þarf ekki að grípa eitthvað inn í miðað við hvernig þetta

hefur gengið núna ja náttúrulega umhverfis og auðlindaráðherra skipaði nefnd tvö þúsund og sextán sem skilaði áliti á sama ári og mér skilst að í ráðuneytinu liggi nú fyrir einhver skýrsla sem tekur út

á Mývatni og þá líka með kostnaðartölu á þetta hvað mun þetta raunverulega kosta að fara í aðgerðir á svæðinu við hjá Umhverfisstofnun við höfum líka

verið að vinna ákveðna svona greiningarvinnu hjá okkur það er að kortleggja sveitafélögin inn til landsins fráveiturnar þar og gefa þeim ákveðna einkunn eftir því hversu viðkvæmur viðtakinn er er þetta verðum að fara að horfast í augu við líka það er fjöldi ferðamanna miðað við þann fólksfjölda sem býr á staðnum en ég meina þetta höfum við vitað Kristín í bara alveg áður en þessi reglugerð var sett og með fullri virðingu þú þú ferð aftur að tala um nefndir og skýrslur en ég er að velta fyrir mér sko

með sveitafélag sem virðist ekki valda þessu þarna erum við með fyrirtæki sem hafa ansi drjúgan pening útúr því að vera staðsett þarna en eru einhvern veginn að því er virðist að reyna að beita sem mestum aðferðum sem þeir geta til þess að koma sér hjá því að að standast þessa reglugerð og þeir komast upp með það ja það eru ákveðin fyrirtæki þarna sem hafa farið þá leið sem þeir eiga að fara hérna ertu vissulega að tala um fyrirtæki sem eru ekki búin að síðan byggja þeir við hliðina á húsinu sínu þá ákveða þeir að það sé allt önnur framkvæmd og þar af leiðandi þurfi það ekki eins mikla

klippa það frá eins og var lýst í gær til þess að komast hjá því að undirgangast þessa reglugerð og þeir komast upp með það ég verð að

að ég skil ekki

þá hugmyndafræði þegar þú ert búinn að fjárfesta í dýrri að fara og byggja nýtt við hliðina

ég næ ekki alveg þeirri hugmyndafræði en ég er algerlega sammála þér mér finnst þetta ekki alveg ganga upp

í því Kristín það er stóra spurningin

sagt það eru starfsleyfi gefin út heilbrigðiseftirlitið ber að gefa út starfsleyfi og hafa eftirlit með þeim og þau auðvitað hafa mjög skýr verkfæri við erum með ákveðin verkfæri og eitt af þeim er einmitt að skrifa hérna umsagnir og skýrslur og vera sífellt að að tuða og nagga við erum

líka að gefa mjög ákveðin skilaboð til dæmis eins og það stóð til að það var

vatninu sjálfu og þar vorum við mjög ákveðin í umsögn sem við veittum að við teldum að þetta sérstaklega vegna þess að það var ekki einu sinni sjáanlegt hvar menn ætluðu að vera með

gengi ekki upp og það er nú búið að kæra þessa umsögn okkar

tek ekki alveg undir það að við getum ekki verið beitt við við höfum hafnað framkvæmdum á þessu svæði en við verðum líka að horfa á þetta þannig að þetta er ekki vandamál sem við leysum einn tveir og þrír við þurfum að hafa tímasetta og ákveðna áætlun og takast á við vandamálið en hvar

hún Kristín tvö þúsund og tólf er ástandið orðið ljóst og þess vegna veltir

hafið þið þá ekki svolítið sofið á vaktinni af því að samkvæmt lögunum um verndun Mývatns og Laxár þá er það ykkar verkefni að sjá til þess að þeim lögum sé fylgt og lögin eru einfaldlega sett um það að menn passi þetta sem menn kalla oft því væmna nafni náttúruperla sem þetta sannarlega er ef eitthvað er það og þið eigið að passa hana samkvæmt lögum en vopnin sem þið fáið eru þau að skrifa bréf vopnin sem við fáum eru kannski ekki

nógu sterk já við þyrftum kannski aðeins sterkari vopn í okkar okkar tækjasal sko til þess að takast á við þetta en það má ekki gleyma því að við erum með lög og reglur í þessu landi og eru ákveðnir aðilar sem eiga að sinna ákveðnum hlutum og við verðum auðvitað að ætlast til þess að hver og einn sé að sinna því sem hann á

við vitum það að þarna eru fráveitur sem uppfylla ekki lög og reglur í landinu það er auðvitað heilbrigðisnefndanna að gefa út starfsleyfi til þessara fráveita og fylgja því síðan eftir en eins og ég segi ástandið á landinu öllu er ekki nógu gott og það er

sem við dettum svolítið í við tökum einstaka mál og þau fjúka mjög hátt við tökum Selfoss við tökum Akureyri tökum Mývatn og síðan einhvern veginn deyr þetta niður og við förum að hugsa já vatn

á Íslandi er frábært við þurfum ekkert að hugsa um þetta förum að gera eitthvað annað við þurfum að fara að hugsa þetta systematískt til framtíðar af því að þetta gengur ekki svona það vakti svolitla athygli þegar það

hafði allt í einu tekist eða verið byrjað á því að byggja hótel inn á þessu verndarsvæði á Grímsstöðum Fosshótel sem fóru að byggja það hótelið var ekki hálfbyggt en langt komið þegar

voru engin leyfi fyrir því sko vissuð þið ekki að það væri verið að byggja þetta hótel við fengum fregnir af því jú að það væri verið að byggja

hótel og fórum að sjálfsögðu af stað í það að passa upp á það að framkvæmdin væri stöðvuð við veittum umsögn á sínum tíma þar sem kemur alveg kýrskýrt sækja þarf um leyfi Umhverfisstofnunar vegna þessarar framkvæmdar byggingarfulltrúi gefur út leyfi til að hefja vinnu það var aldrei byggingarleyfi í heild sinni

búið að gefa út og menn fara af stað og þegar við þá förum við af stað í að stöðva þessa framkvæmd köllum menn köllum menn til ábyrgðar

í gangi og það fór svo að sveitafélagið stöðvaði

leyfðum þeim síðan að halda áfram þarna

að geta lokað framkvæmdinni en það var ekki búið að fara með þetta í tilkynningarskyldu á mati á umhverfisáhrifum þannig að þú veist þarna sér maður hversu mikilvægt það er að hver og einn liður í þessu kerfi hann gerir sína skyldu en lærir maður ekki fyrst og fremst af þessu að besta leiðin á Íslandi

byrja og svo reddast þetta vegna þess að eins og þú segir þið stoppuðu framkvæmdirnar

og klára aðeins og svo fengu þeir

og þeir eru að byggja hótel núna ja ég myndi ekki mæla með þessari leið og ég held að þeir aðilar sem vilja byggja upp sómasamlegan rekstur geri ekki hlutina svona og ég held að við verðum að trúa því að megnið af þeim sem eru að byggja upp séu að byggja upp til framtíðar en ekki að kasta til hendinni og fá síðan almenningsálitið algerlega á móti sér það er eitt að byggja hlutina og síðan þarftu að reka það til framtíðar og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að menn geri þetta vel Kristín Linda takk fyrir komuna í rekstur Listaháskóla Íslands hefur verið í járnum á undanförnum árum skólinn hefur verið rekinn með halla endurnýjun innviða og búnaðar setið á hakanum og húsnæðismál eru í óvissu í síðustu fjárlögum voru framlög til skólans aukin um hundrað og tíu milljónir eða í kringum tíu prósent halla Oddný ræddi við Fríðu Björk Ingvarsdóttur rektor Listaháskólans og byrjaði á að spyrja hvort þessi hækkun hafi breytt miklu fyrir skólann vissulega breytti þetta heilmiklu fyrir skólann og við erum þakklát fyrir þetta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 en það gerir ekki mikið meira en það og þrátt fyrir þessa

innspýtingu sem eins og ég segi skiptir miklu máli þá þurfum við enn og aftur tíunda árið í röð að halda okkur við niðurskurðaráætlun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 er þetta hvað varðar húsnæðisvandann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

húsnæðisvanda þeirra skóla sem voru fyrir og við erum enn í því húsnæði tuttugu árum seinna og það átti sömuleiðis að búa til þverfaglegan skóla sem hefur að einhverju marki ekki tekist vegna þess hversu langt er á milli ólíkra bygginga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 einfaldlega vegna þess og sömuleiðis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

til viðbótar myndirðu segja

vegi þungt í rekstri skólans þessi sem skólinn er í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

versta húsnæðið í landinu og kannski þó víða væri leitað þannig að okkur finnst þetta mjög slæm ráðstöfun á fjármunum og þetta eru fjármunir sem koma frá skattgreiðendum við gætum gert svo miklu miklu betur og við teljum líka

að í skólanum búi tiltekinn þroski það býr í honum þekking og það býr í honum sköpunarkraftur

og hugmyndafræðilegar uppbyggingar fyrir samfélagið sem við getum hreinlega ekki sýnt eða sýnt eða sannað nema okkur sé búið rétt umhverfi til þess að koma þessu á framfæri vinna samfélaginu gagn hvernig er það fyrir þá sem ekki þekkja hvað dreifist LHÍ víða við erum með fasta viðveru í fjórum

á fjórum stöðum í Austurstræti og Þverholti sem er húsnæði sem við leigjum af einkaaðilum

með tvenns konar húsnæði frá ríkinu sem ríkið á

sem er við Sölvhólsgötu þar sem gamli leiklistarskólinn var til húsa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 og húsbúnaður mjög lélegur engin vinnuaðstaða fyrir kennara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

sem útaf fyrir sig er ekki svo slæmt að öðru leyti en því að það er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 og í báðum þessum byggingum sem tilheyra ríkinu er ekkert

aðgengi fyrir hreyfihamlaða eða fatlaða það eru engar lyftur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 fram á það að færa heilan árgang til á milli hæða koma þeim niður á jarðhæð til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

þeirrar skoðunar að við eigum bara að fara þangað sem ríkið telur

geti kostað okkur til og það hefur svona legið í loftinu í gegnum tíðina og við höfum svo sannarlega ekkert á móti því við erum algerlega tilbúin til þess að byggja upp okkar starfsemi þar en þessa ákvörðun þarf ríkið að taka og vinna með okkur að einhverri eins og ég kalla það framkvæmdaáætlun til þess að þetta geti orðið að veruleika og þá er ég að tala bæði um fjármögnun og einhvers konar

og hvernig við ættum að haga okkar

aðgerðaráætlun til að tæma þau hús

sem eru ónýt við höfum grun um húsasótt í einu húsi og höfum reyndar fengið eyrnamerkt fjármagn til að bregðast við því en þá einvörðungu tímabundið það eru engar varanlegar lausnir í sjónmáli húsnæðisvandinn er einn vandi hvernig er skólanum búinn grundvöllur til rannsókna við erum illa stödd miðað við

skóla hvað rannsóknarfé varðar og okkur finnst það ósanngjarnt fyrir hönd listanna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

í okkar skóla

klípa það af kennsluframlagi þegar aðrir skólar eru hugsanlega

að nota örlítið af þeirra

til að fjármagna kennsluna við erum í alveg öfugri stöðu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

í okkar menningararfi og ekki síst í okkar

og ef ég nefni bara sem dæmi

aldarinnar þá er hún nánast óskráð og þetta á við um allar listgreinarnar þetta á við um myndlistina

í raun og veru erum

á brennandi akur hvað varðar skráningu á okkar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

sem skólinn getur gert sjálfur í í starfsemi sinni til að hagræða og búa sér öruggari rekstrargrundvöll ég held sko að hvað stofnun sem er sem hefur gengið í gegnum níu ár og er núna á tíu ári í niðurskurði standi frammi fyrir þeim vanda að það sé bara verið að höggva í höggva í kjarnann og við erum í raun og veru stödd þar ég held að allir hefðu gott af því að hagræða í

tvö ár og við erum svo sannarlega ekki að sóa fé í LHÍ og við teljum okkur orðin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 sem sagt fyrir tíu árum síðan og við fáum í raun nemanda í framlögum frá ríkinu heldur en fyrir tíu árum síðan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

og sjötíu til áttatíu fleiri nemendur að lokum þú kvartar undan því að í tíð síðustu ríkisstjórnar væri erfitt að ná eyrum fjárveitingarvaldsins

nú er komin ný ríkisstjórn hefur þetta eitthvað breyst já ég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

en við til dæmis höfum

óskað eftir því við nýjan menntamálaráðherra sem við væntum mikils af að ná tali af honum en við höfum ekki náð því

en ég vonast til að það verði sem allra fyrst því að það eru mörg mál sem að brenna á okkur þess má

viðtalið var tekið að hafa fulltrúar Listaháskólans hitt menntamálaráðherra á fundi um húsnæðismál skólans nánar tiltekið nú í morgun í samtali við Vísi fyrr í dag sagði Kristján Þór Júlíusson menntamálaráðherra

hafa fullan hug á að koma húsnæðismálum skólans í skikk til lengri tíma litið en þátturinn verður ekki lengri í kvöld veriði sæl